إذا قدر ليك انك تعيش في جزيرة في صحرا لي مده خمسه سنه من الحجات الانت object ممكن تحتاج ليها الخمسه سكين مثلا و اغطيه غتا يغيك شر الطقس يعني سوا كانت حرارة او ريح او برد و وسيلة تولع بيها النار يعني ولالعه ولالعه تولع بيها النار ويكون عندك تاني الحوجه <hesitation> الرابعة الهي حاجه مثلا تدون فيهاتحفظ فيها تكتب فيها ورقة وقلم يعني دفتر وقلم للكتابة وحفظ التجارب الهيا ممكن تستفيد منها في وجودك في الجزيرة وتاني الاسعافات الاولية ممكن برضو دي الخمس حجات الممكن تكون محتاج ليها في الجزيرة